في الأول <hesitation> يقف في <hesitation> مكان فيه شم- فيه إضاءة متبقاش الإضاءة في وش الكاميرا لكن على وش الشخص نفسه، <hesitation> يبقى واقف بشكل يبين شكل جسمه أحسن، يبقى ظابط ال <hesitation> الهدوم بتاعته، و <hesitation> يضحك في الكاميرا.